मेरे घर में तीन प्रकाश बल्ब हे लाइट के लट्टू जीमे दो तो एलईडी बल्ब हे और एक सौ वाट का बल्ब हे सौ वाट का बल्ब बाहर लगा हुआ हे। लेकिन वो बार बार खराब हो जावे लेकिन एलईडी बल्ब की एक साल की गारंटी रेवे तो खराब नि होवे सौ वाट का बल्ब तो पंद्रह दिन पहले ही बदलियों थो क्यों। अगर मौसम खराब हो बारिश हो तो बारिश के कारण वो खराब हो जावे तो हमें तो एलईडी बल्ब को प्रयोग करनी चावे क्योंकि उसकी गारंटी रहती हे एक वर्ष की।